Li dispositivi Sonar sunnu strumenti utilizzati ni la pisca e ni la ricerca, ca permettinu di vidiri la prisenza di pisci ni l’acqua anchi a granni distanzi. Chissi strumenti utilizzanu li ondi elettromagnetici ca sbattennu ni li pisci o autri cosi, mannanu un signali a un computer ca va a generari la imagini.